الحياة ممكن تكون معقدا أكثر كلما نكبرو خاصة مع زيادة المسؤوليات و التجارب لنمرو بيها، مع العمر تتراكم التجارب و التحديات سوا كانت مهنيه و لا عائليه و لا حتى صحيه <hesitation> أما في الوقت زادا نكتسبو حكمه و القدره على التكيف مع الأمور و هذا راح يخلي الحياة أسهل مع جوانب أخرى، فحسب ما تتعامل مع الضغوطات و المشاكل بطريقه ذكيه.